اني احب الموسيقى الكلاسيكة اكثر ولو هي اكو اوقات هيج اوقات هيج بس اكثر شي الكلاسيكية وخاصة من يعزفها هذا العازف هاوسر موسيقى بيتهوفن يعني حيل احب اسمعها تنطيني شوية استرخاء